Ŋbá nyɔmɔɛ kase gbi bee a mai, a bɛ niyɛ oo, a bɛ niyɛ sanjá mɛɛ buɔ, kɛ ko gbi a ŋ tae aa wa taa. Ko a ŋ tae ai taa wa kɛ nu ai sɔ ŋ kɔtɛɛ ai ŋ fɛma. komu pɛɛ kɛima, ko a ŋ tae ai taa wa kɛ nu alɔ oo ko mɛɛ a ŋna leŋɛ táa, ai sɔ wa kɛ ko bhii fɛ lɔɔ, kambá yaa ma lɔɔ, ai fɛma amu ko bhii a yaa lɔ bia bai lɔɔ amu ai ti ko jɔsɔe ko. So kase gbi bee a mai, a bee ŋ lɔ sɔɔ- a bee mu lɔ sɔɔ, a yaa leŋɛ nu bia lɛimu lɔɔ kɛ mu a yɛ ŋ bia, ko la ŋ tae mbɛ táa mbɛ a lɔ seŋ a ye. A yɛ ŋ lajii a lɔ i wa kɛmɛɛ ma kɛ woe, i ma ko mande bɔɔ ma ai to bee a bhii ma woe. leŋ kaima mɛ nu wo bɛa wo bɛ, a ko gbi mae ai kuŋ i lɔ woe, aa fɔe mbɛ <hesitation> mbɛ to bee a ye, a yɛ ŋ lajii wa kɛ bɛ na, ŋna tae ŋna ko sae a jaa, ai lajii bɛna bee ŋnye, ai koae kuɛ bɛna fɔ ŋnyeai sa ŋ toɔ, a bee koae kuɛ nyama fɔ ŋnye, a bee boya ŋma, a bee gbemba ŋma, amu ai ti boya na mbe boya, bɛmaã ŋ bá nyɔmɔ báa mɛ nu, ŋna baa mu lɔɔ sɔ ŋba ma kpã mu mbɛ a bema na sɔ a ma, amu kpã mu bɛɛ mbɛ baasɔ ama bɛmaã ko a ŋmae aa wa ma, ai sɔ wa kɛ ŋkɔtɛɛ ai ko bee ma, ai ya jia bɛɛ a ya mɔkɛndɛ́ jaa jia ŋnda, a ya jia bɛɛ kɛ mɔ mu ŋnda ko bhii la, aloma sɛala mohãma.